ابدأ بتحية بسيطة مثل عزيزي فلان، بعدين عبر عن امتنانك بوضوح، وأذكر السبب اللي خلاك تشكره ،وحاول إنك تظيف تفاصيل خاصة مثل كيف أثر الشيء اللي قدمه عليك ،واستخدم لغة لطيفة ،وودودة ،وخلي الرسالة قصيرة مباشرة ،وفي النهاية اختتم بجملة إيجابية مثل أتطلع للحديث معاك قريبًا ،وأخيرا اكتب مع أطيب التحيات، أو أي عبارة مشابهة وبعدها اسمك.